اللون الأحمر عندي يرتبط بالقوة والبسالة يعني والحب والسعادة، ويعني متلاً في الأعياد والعروض يشيلون ال- الأحمر كدلالة على الفرح يعني والحظ الجيدـ هدا دايماً لهزا ال- اللون مرتبط بالقوة والشجاعة تحس إنه هو فيه جرائة زايدة يعني.